عشان نعلق لوحة على الطوفة اهو لازم اول شي تجوف مساحتها وتجوف اذا المكان يناسبها ولا لا وعقب يعني تبتدي تجوف شي يثبتها وتحطها بالطريقة الصح